kuto kʊkɔyǝ lokoranyɩŋ yɨwe noco ŋwɨ nǝtǝyǝ amaa ne leeyǝ ŋ ci? we kɨ láa wɛlɩ tɩ amaa yɨ láa wɛlɩ tɩ lo ru rɨ kǝ pɨ lóo co akʊkɔpɨ pɨŋ fɨ wǝ. pe kopoco akʊkɔpǝ kɨ wɨ poŋ wǝ we, mɨŋ rɨ láa gaarɨ sa wɔɔ, a láa tɔ gʊkɔpwiirǝ gʊkɔpwiirǝ wɔɔ ǝ lǝ́ǝ sǝǝrɨ akpaayǝ kapa tɔ bwiirǝ ka marɨ ekpi, amarɨ atɛ keekpi afɛcoyǝ. keekpi afɛɛyǝ pɨ lɨŋ mɨ kpɛlɩ wǝ. haŋ vǝnɨŋ e le yeeyɨ a la lɛ wɔɔ oturu e le kpii okuŋpolǝyǝ. Oturu a la taa otuiyǝ a lɨŋ mɨ taŋ okuŋpolǝye. Mɨŋkɨsa wǝ mɨŋ dumurǝ kɛɛtiiniyɨrɛ amaa kɨpɔɔkɨrɛ kɨ lǝh pɨ kɨ fi kɨ ka lɔ kʊkɔɛ wɔɔ kɨ lɨŋ tɨ kɨ nya kʊŋ duturǝ ɖi oturu a la taŋ bɨ. A la taŋ la akɛɛpǝ e le kpi. Amaa mɨŋ wɨkpɔsɔkpǝ wɨ lo furu mɨŋkɨsa wɔɔ, kalataŋ sɩsɩɛrɩ wɔɔ, wɨ lɨŋ nya fɛɛ wɨ lǝ ǝ fɨ wɨ fi. ɨhɨŋ ǝfɨnuŋ kɨla kaalɨ. E lée yi aka taanɨ la akʊkɔpǝ kocopɨ le keeriwǝ. wɨtukpǝ wǝ a la nya ǝ lǝ tɨnɨ, a lah mwɛŋ wɨtukpǝ oko co pɨ. Wɨmɔɔrɨkpǝ wɨ kpɛlɩ, a lah mwɛŋ wɨmɔɔrɨkpǝ ǝ fɨ oko co pɨ. Kperitɨrɛ wa a la sɔ? Sɔŋkpɛrɛ wa a la sɔ? A lah mwɛŋ oko co pɨ rɨ kɨyaakɨwe pɨŋ ri. Pɨ feŋ ri pɨ la lɛ pɨ leh ce fi bɔɔrǝ wǝǝ. Wɨ kaamɨ ke koturu ǝ lǝ tɨnɨ tuwǝ ekpi pɨla mɛŋ ŋuŋwǝ A faŋ nya a la taanɨ pɨ kɨ pɨ pe ri wɔɔ, anyɩ yǝ la ka yɔ mɛŋ kwɩ yǝ la ka yɔ mɛŋ kwɩ yǝ la ka yɔ mɛŋ kwɩ pɨ le ce ri sɩsɩɛrɩ wǝǝ. Vǝnɨŋ pɨ le ri pɨla lɛ wɔɔ, pɨ le fi bɔɔrǝ. pɨ le fi bɔɔrǝ mɨŋ ǝlǝ fɨ wǝ a la kaa pɨle nimirǝ wɔɔ, venɨŋ wɨloko wɨ lóo ro jɔkɔŋɖǝ kǝ cɔkɔyǝ ne tii zaarǝ wɔɔ, ǝtǝ oturu ya pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨŋ ɖu anyarɨ lɛɛrɩyǝ. ǝtǝ oturu ǝlǝ fǝ keeriwǝ ǝ lǝ fɨ o lo koonu pɨ. Pɨ feŋ ɖi pɨ la lɛ eniye cɔkɔɛ no ku wɔɔ rɛwǝ anyɩŋ rɨ bwiirɨ we la alɛɛrɨyǝ wɔɔ pɨ la sʊ pɨla kpɛ rɨ wɨtarɨkpǝ la fɛɛwǝ. Pɨ faŋ kpɛ wɨlǝtɨ wɨlo koro eniyǝrɛ wɔɔ, pɨle yi pɨ leh ri ariɔrikǝ. Pɨ lǝ tɨ pɨŋ sieni otui bɨŋ tɛlɩ bɨŋ tɛlɩbɨŋ tɛlɩ ko po ko nuŋ eniye cɔkɔɛ noko nah tɔ wɔɔ oturu pɨlǝ kpǝlǝŋ pɨ lofuru nyarɨwǝ. eniyee vǝnɨŋ pɨlǝ kpǝlǝŋ pɨ lǝ́ǝ pǝ wɔɔ yǝriŋyǝ ya lée fi ne bwiirǝ yǝmɨyǝ mɨ në epiipǝ amaa yǝ ŋwɨ ceŋceŋ faa ma ŋ co wɔɔ nä fɛɛkpɛ oturu la tɛlɩ rɨ we. yǝmɨyǝ nä fɛɛkpkɛ oturu la tɛlɩ rɨ we oturu pɨ le ke fi pɨ la kpɛɛ. Vǝnɨŋ me e lée yee mɨ pɨ ǝnɨ wɔɔ, lä akʊkɔpǝ oturu pɨ le ci lǝ. Vǝnɨŋ o lo ko ru ǝ lǝ́ǝ pǝ ǝ lǝ́ǝ nyarʊwǝ wɔɔ arɛɛpǝ mɨŋ pɨ lǝǝ lɨɨrɨ mɨ nyarʊ pɨ faŋ nyɩŋ lǝ oturu pɨlo su pɨ tɛmɨ lǝ pɨ la tɛmɨlǝ pɨ lo furu nyarʊwǝ. pɨ ci kǝ lǝ ǝ lǝ pǝ wɔɔ, efeŋbefi pɨ láa nya tɨrɛ pɨ ri. Kɨto akʊkɔpǝ pɨ láa nyɩŋ pɨlǝ leeye nya nóo co pɨ amaa pɨ lǝ tǝye nya nóo co pɨ ŋ ci saŋɖɨ kǝ lǝ yɨwe a ya lóo co pɨ a ya láa yɩrɩ pɨlo yurǝ sɩsɩɛrɩ wǝ mɨŋ alɨŋ yɩrɩ pɨlo yurǝ wɔɔ, nyarʊ wɨ lóo koru aka pɨle nimi paa lǝ paa pɨ lɨŋ ci lǝ. Bɨŋbɨ pɨ feŋ ɖi pɨlo ko pɨ faŋ sɩɛnɩ pɨ lǝ́ǝ pǝ wɔɔ, pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ pa kpɛ rɨ. Kɨto wɨ kaamǝ kɨ lo mɨ kuŋ lǎ akɛɛpǝ le keeriwǝ kɨ pɨ nya fɛ pɨŋ ci lǝ sɩsɩɛrɩ.